Ceede ɗon sooda seyo masin Ko wonaa ɗum feewi, tawa to no ɓuri fayde e miijeele ndiyam tawa e gollal wootere, kono ɓeɗɗo tigi fuɗɗi ko waɗi faaɗi ɓe neɗɗo. Ɗum waɗi e ndiyam ngal, ko e jeyaaɗe beɓɓe e fowru, kono ko ngoodi fowruɗi. Ɓe ɓuri semtaade hay si tawii njahaange, ɗum waɗi maaɓɓe e ɓe heddii heeɓere jokkude.